Men kiyadigan kiyimlar, klassik uslubdagi kiyim hisoblanib, men asosan qora va to'k rangdagi kiyimlarni kiyishga intilaman. Qora rang barcha erkaklarga yarashadi degan fikrdaman va bu kiyim hamma uchun qulay hisoblanadi.